Izy ze nifôrin̈a tamin’ny e folo efatra amby ny may arivo sy sivin-jato efapolo valo amby taon̈a zen̈y ta <hesitation> rehefa nisy zen̈y ny a fivolon̈ana ny a fahaleovan-ten̈an-dreo de tafara ny mandà britanika zen̈y ndreo ny ONU sy ny ONU zen̈y nanjary ny <hesitation> nandrasa zen̈y an’i Palestinina rô io.